Pus ama no kiltamaku kalixakgatliyan ama takgaman chiwani ekinan nawana asta desde laktinaku ekinan tsukuya staka chiwani kin kalimasmanikanitan takgaman asta listakgoya makgats xwilakgo tsama takgaman pulakatun chi chiwana na talakgpalitilha tsama takgaman chincho lhalh toanan wintu xlitsuku winti xlikgamanan xtrompo xtalila lalitlaj unti tlakg kgoxa na taya xtrompo y nuntsa nawana xla makgas xa lakamanan i pulakatun pulakatunu chiwani talakgpalitalha tsama talgaman wix talapara tsama balero ti tlakg makglhuwa na tamaknu i lhuwa na wana ti xtalapara no lalitlaj i nunts nuntsa nawana wilakgo pulakatunu takgaman chi wani ekinan lakgapasa atsa kakilhtamaku u ama kachikin filomeno i xa makgtim nawi lhantse wilakgo tsama legkaman lakatunu kachikin pero tsama takgaman tsa makgatunu titaxtukgo witi lu xlakgatipara likgamanan yoyo nalu lilakgatit asta lux tsukukants cafabricarlikan kalhawakan tsama kpustan wintu pasats yoyo wintu na wana xakiw tlawakan lakglilakgatit xkalhawakan Talakgo lalitlaj winti nawana tsa tumin xta lalitlaja nawana litlaj winti nawana la apostarli kawau para ti tlakg kgox na makgalhchokgo chiwani xa ma matseyima malakgspitni pero chono chincho lhalhtu lu anan tsama takgaman kuasa akgspulkgolh lhalh ti lu tlakg talama makgas talapara lalitlaj xtalapara tsama kanika xla takgalhipara xtakgamanankan lalitlaj xtalapara xla xla makgtlajaparakgo tsama xcanica kan winti tlak lhuwa chiwani tse xkatsini xkgamanan winti lu makastuj osu na pala na lamakgtekgo xcanica kan xtalapara nuntsa nuntsa chiwani mincha kilhtamaku i nuntsa tsakgkgolh i chiwani ekinan xlamanau nawana pus atsana leen ekiti kat pus nawana chiwani xak lakgtsin xtawila takgaman man pulakatunu xwi takgaman chiwani mincha kilhtamaku i nanunts tsama ki kinteko chiwani xtakgamanan tununk xa xtakgaman xtalakgapaspara tintsa katuwan xtalamana xla para nataan para puxkg chi wani na tapax tawakatnan La laputlakga para ti tlak kgox takgtsinan eso para ti tlak makgat paxtawakatnan i lhuwa tu chiwani takgaman xtakgalhi xtalamananpa makgaslh latama latamnin pechono milh kilhtamaku tsama tawi nawana tawi televicion lhuwa tu nawana tsuku talakgtsin chiwani tawilakgolh tsama takgaman wina wana ti antsas tsuku lakgtisxtokgo pastama kgamanankgokan fut bool winti na wana lakgati futbool na lu xaklakgati kgamanan makgas futbool axni na wana skuluj xakmakgkatsipara aktsuku xa kuani i xaklakgtsina utsama futbool akatuno na takgamanan chi pulakatun paises takgamanan futbool lakgtsina ktelevicion i nanunts xak lakgtsina nalu xaklakgati kgamanan futbool i nuntsa no wilakgo atsa nak kachikin ta makgapitsin nawana talhawani xekipokan talakgtsin porque pulaktu tsama wi lha lu tlak lanka cancha kgamanankan parece que kgalhakgawito jugadores en lalastkg i tamputo tamputo nintsa tala lalitlaj ti tlakg akglhuwa chi akglhuw gool na tamaknu chintsa wilikan tiempo Tsama chimpara tlak punchuna liuka akgtim hora tapuwan kgamanankan win ti no tlak lhuwa na tamaknu gool i tlak lhuwa na leen pus utsama tayani i tampulhuw tawila tsama hon tsama takgamanampara futbolito tu wanikan lhalu lichalhuw xa tsa li kgalhakitsis likgalhchaxan chiwani takgamananpara na nalilakgatit palha lanka xa talakaskin tsa cancha tina talakaskin kumu lha lhalichalhuw kawau lha lhakalakglank nawana winti takgamananpara tsa timin lalitlaja nawana tina tayani wilapa no tsama takgaman tu wanikan basket bool nalu lilakgatit tsama kgamanankan tala lalitlaj ama axni titaxtu tsama feria wanikan tawilakgo concurso wi nawana ti xla futbool li li tanu xla futbool la lalilakatawaka taminkgo lakatunuk kachikin i tsuku latakgamanan nanunta tsama tawilapara basket nalu lilakgatit tsama basket pero wix tlak makastuj nawana makgat na taya na manuyap tsama antsa lha xakanats wanikan na talapara winti takgamanan xla refresco lalitlajapara. Pulaklhuwa chi wani liwi takgaman chi ekinan atsa lakgtsina kakilhtamaku y nuntsa na wana wilikan concurso chiama xala tawila xpaxkua kachikin i lhuwa na wana winti nawana min kgamanan atsa kachikin nin lakatunu kachikin chiama para xalak jolapa ama xalak buenos aires tamin makxtim tala tsuku na wana tawilakgo concurso nuntsa win takgaman i lilakgatit nalu lilakgatit tsama lparakan tsama takgamantu wanikan chin talhawa xlobokan ti nawana aknino xa chiama kinkatalakapastakan kak nin ti tanikgoni pus ti tlak talhman ampara xglobo nalu miskiparakan tlaktse tumin pulakatunu primero segundo tercer lugar tawila chiwani ka kamaskgawikan pulakatunu chi wani tamaxtokgoyacha latsuku nawana na lhawa akgtim ekipo tin tintlak lilakgatit na tlawa xglobo oti tlak lanka na lhawa xglobo segun chiwani eti nawana tawila xa juez tsuku ka kamatlaji na kalatsin chiwanin tse tatlawa xtsama xtakgaman kawau chiwani ta talhawayacha